Ǝŋ anɛŋlǝ tǝpǝ anɛŋpǝ mɨ akɛɛpǝ we wǝǝ ka lóo kuŋ pɨ le keeriwǝǝ pɨ lée ci lǝ̈ vǝ́ o lo ko o loh ru ko ǝ pɨŋ marɨ pɨ nyɩŋ pɨ ci ŋ lǝ lǝ o lo furu opo ko pɨle keeri ko oturu pɨ kǝlɨ mɨ lǝ.